Lesdi Filipiin, ɓeɗo mari finatawaaji feere feere, arannde ɓeɗo mari ñeeñal jipni, ɓeɗo mari gamiiji tiniklin, demboo ɓeɗo mari simbang kabi.